Muusuuru ana aardi doomuru ana jokki hen. Min ka illa njiimi ɗun ka mi jalii faa ɗo haattata. Sabi ɗun wanaano huunde alaadankoore. Huunde non ndu woowaa kaa. Ko woownoo <hesitation> ɗo muusuuru yii doomburu fuu, jokka e muuɗun. Walla doomburu yii muusuuru fuu, dogan.